ŋme mɨ keeriwǝ <noise> wǝ láa ca mǝ kpɛɛ mɨ ŋ ri wɨ kaamɨ akʊmɛɛ mɨ vweyǝ sa ŋ wɨ wɨ láa ca mɨ kpɛɛ.